إذا شاركت في مسابقة نتاع طياب أكيد نشارك بالطبق لي معروفة بيه دزاير لي هو طبق الكسكسي و لا كيما نقولو عليه في الجهة نتاعنا الطعام. هذا طبق خاص بالمنطقة نتاعنا، نديروه بالمرقة الحمرا و الخُضرا و اللحم الغنمي. ينجح لأنه بنين و الأذواق لي فيه جايا متناغمة. اللحم الغنمي يصنعه و يجي بالخضرا لي تكون كاينة في الموسم.